أكثر حاجة تضحك كانت كي شفت طفل صغير هكا يحب يتصرف كالكبار عرفته وكان لابس هكا شابوه كبييير ورونيت زيدة كبار كبار على وجهه هكا وقعد على الكرسي حاط سيق على سيق ويحكي هكا كيما الكبار والعبيد تتفاعل معاه كيما الكبار زيدة وماخدينه هكا وسيغيو ويشرب في كاس على أساس قهوة وهو فيه عصير كيوت.